Sɛ yɛka sɛ odd numbers nso a, sei ne mɛnya no, mɛnya baako, na maanya mmiɛnsa, ɛnum, ɛnsom, nkron, du-baako, du-mmiɛnsa, du-nnum, du-nson, na maanya ,me firi du-nson a, na maakɔ du-nkron, aduonu-baako, aduonu-mmiɛsa, aduonu-num, aduonu-nson, aduonu-nkron, aduasa-baako, Aduasa-mmiɛnsa, aduasa-num, aduasa nson, aduasa-nkron na maanya aduanan baako. <noise>